Preferisu andé a ün concerto perché a m'pias la müzica, lë sport a m'ëntresa pa e perché a ün concerto a ie tanta gent, ën po co balé, sauté e ëncuntré tanta tanta gent